إذا قدرت نولي لأي حقبة تاريخية في الماضي، نخيّر نمشي للعصر العباسي، و بالتحديد في بغداد، لاخطش كانت فيها دار الحكمة. كانت بلد العلم و العلماء. كان هذاك هو الزمان الذهبي نتاع الإسلام. كانت مطوّرة في العلم و الفن و التجارة.